कुट्टा के रोजाना कित्ते कसरत करवे के चाहिए इयो कर उमर। नसल और स्वास्थ पर निर्वर करे चाहें आम तर पर बहुर। कुट्टा क मिनिट से घंटा तक कसरत। <hesitation> करावे के चाहिए कुट्टा के कसरत करवे ला आहां ई। तरीका अपना सके चीए लंबा सहर पर ले जा सके चीए। दोरा सके चीए तेरा सके चीए कुदा सके चीए और दूसरा। कुट्टा के सथ खिला सके चीए <hesitation> कुट्टा। के <hesitation> जादा कसरत करावे से बचाबू।